Ny tombotsoa hanina manta alongany, igny zany le izy manta igny sy no tegna hitako hoe be vitamine hanina reka, de voka-dratsiny ndreka ndrendreka hoe tsy nisasanao i raha igny fa tonga de nikarepohanao amin'zao fogna de ndrendreka anao tonga de azona aretina koropoka ohatra de zegny no tegna hitako hoe voka-dratsiny.